Deh :daa :en 'dhu-a saworn+-' :en :daa 'bluhba ken 'de en po-a 'gbu+ en-a <hesitation> 'de eh po-a :dhororn'+ en :dhehmeh: eh :ne-a 'de eh 'worn <hesitation> eh-: en no en po en-: 'gbu. :yee' :gblin :mlor :an 'ye-a eh :dhehmeh: :eh :ne-a 'de eh 'worn, eh-: eh no, :mor eh tba nimi-eh 'dlu eh-: eh no 'de eh mla nimi-eh. :yee' saworn:, <hesitation> mor :on taa 'kwla mu :or chehn-dih :dhororn'+ :gwie: ken :dhororn'+ :eh :ne 'o <hesitation> :dhehmeh: 'o daa, :senneh:, :senneh:-a 'nyne 'o, <hesitation> :senneh: :eh :ne-a :due' eh-: 'dhu :dhororn:+-: eh-: 'dhu:dhehmeh:-:. :yee' :mor eh 'dhu saworn: 'de or 'ye 'gbu po <hesitation> :or 'de <hesitation> or 'ye sabieh po, <hesitation> or :dhehmeh: :dao' eh-: or no or po sabieh. Saworn, <hesitation> :mor or se :dhehmeh: 'ble :dee, :yee' eh gweh :mor :gwlor-nyor, :mor :dhehmeh: se 'de :on 'worn :ne, :ka on 'ye-a no <hesitation> 'de :on 'ye-a dih :ta :on 'ye-ih mla ka se :ne-'. :mor :gblin 'jeh :mor :dhehmeh: se 'de eh 'worn :ne :mor eh 'dbo nimi-eh <hesitation> eh mu-eh bo dele: deleeee: 'suh :ka eh 'ye-a no 'de eh 'ye-eh mla ka se :ne 'i. :dhehmeh: eh-: :ne 'o <hesitation> :eh 'kpa-eh bo, :dhehmeh: eh-: 'kpa-eh bo 'de eh mla nimi-eh. :yee' :dhehmeh: eh-: 'kpa saworn bo <hesitation> eh-: or no 'de or po 'gbu. <hesitation> :yee'. <hesitation> :a :baa' 'nyi-eh 'toror' :ka eh 'ye-a no 'de eh 'ye-a 'gbu po. 'de <hesitation> 'gbu-a 'jeh :dao' :telor' :or mu-a 'de yi-dih-', :kpamu' :on mu-a 'de yi-dih-', <hesitation> on no pluh, <hesitation> on no 'puon' 'be, on no 'puon' <hesitation> on kpon-a zimi, :on kpon-a :kuu'+, :on kpon-a samu'+, <hesitation> deh 'o deh eh :ne-a 'o :eh 'dhu-a' <coughs> <hesitation> soa-deh-' :yee' eh kpon-eh. <hesitation> eh-: 'dhu saworn-a :dhororn'+-a po-a. Or po :dhororn'+ or 'ye <hesitation> soa-deh+ kpon. :yee' :gwie: :eh :ne-a 'o on po :dhororn'+ 'weh :mor :on :zi-dih 'o:yee' en kpon :on 'weh jorwor: eh :se an dhih saworn se :dhororn'+ :dao' po <hesitation> or gba kpolu: or 'gba pluh :ne 'o, or po :dhala: :ne 'o. <hesitation> <hesitation> or-a deh :a :baa' nyi-or 'de or 'ye-a deh or di-a, 'toror' or 'mui-or 'de or 'ya-a deh or 'di-a or-a' 'o :ne 'o. :Yee' deh+-a klehkpeh eh 'ble deh :an no-a mor :on 'dhu :gwlor-nyor. :an 'beleh, 'de :an dba tu+, 'de 'chehn-dih dih, <hesitation> 'de :an fuo 'yluh :ka en :ne-a <hesitation> 'bona:, 'de :mor ti 'nyne 'o 'de :an po-ih 'yli 'de en sin, :mor en sin 'kplukplu', 'de :an tba 'o :koo:, :mor :on tba 'o :koo:, :mor eh 'dhu 'kalae :yee' :on se-' peli' :zai', jorwor: :mor eh 'duh <hesitation> :gbaih :yee' :on :korn :on 'ye :peli' :za 'minmin' 'de :koo: 'zorn :on 'ye gle ken :tba-dih 'de :on 'ye dii-deh 'ye. <hesitation> deh 'o deh :an mu-a no-' 'nor 'kmo bo <hesitation> 'de :dha eh ne-a 'de :an mu mu-:. :mor :on 'dhe 'nor :gwlor, gle se-: eh-' 'jeh no 'i. :mor en :dhe-dih 'de 'kwla nyor :or 'ye-a di-deh 'nyi en 'ye-a 'de or se :ne. :mor en :na en 'yle 'de en 'ye di-deh 'ye en 'ye di. <hesitation> eh 'dhu 'fean'-sehn: eh :ne-a 'o <hesitation> 'deee' 'hee' eh-; 'ye deh 'o, sehn :eh fean-a eh 'pehn-a dih eh-' 'ye deh. :yeh :en :ne-a 'o :en na-a, :eh po-a 'koko'-du 'i:daa :a 'ye-a :en gele-a deh+-' dih en 'ye deh 'ye en 'ye di. <hesitation> :a 'ble en-' dii-deh. :yee' :mor :a se :ne, <hesitation> 'moeh-a mu 'i :no, gwehn-a 'jeh en :korn-a 'dheh+ en 'beh-a en-' 'dhu gwehn 'de en 'jeh bo, :a mor 'dhu gwehn. Mu :dha 'nor 'dhu gwehn gle, :Yee' 'koko'-du no 'o :mor en 'do deh eh 'beh 'i :beheheh: :dee :yee' en 'kplo+-a mu-a 'o 'beh. En-' 'yi 'beh-a :dha :a :baa' daa en 'ye-a 'ti-dih 'de on 'ti-dih 'suh :dhih 'o. :yee' en-' klehkpeh :a :ne-a dha 'kmo 'o deh :eh no-a :tehn 'i :tehn deh :a :baa' no-a :eh-: 'dhu deh-di-eh, :yee' de deh-a di-a 'klei' 'de :koan' tba. :mor :on 'wluh deh-di :koan' or-: no :an :koan'. :mor :on 'beh 'i :on no zon-a :bhue'-yor 'sororn' :dhue' :yor taan, :yee' jorwor: :on 'beh-dih :koan-' no-a. Jorwor :on 'da-a :gboru: 'suh :mor deh di-nyor 'o. Zon+ 'on :daa me-: :an mu ken :yeh-dih-' 'de :on 'ye koan' no nyor no. So deh di-nyor-: :koan' no-nyor-: on :mor :ne-a 'sororn', deh-di-nyor :ya-dih: :koan' no-nyor de. Deh :di-nyor or-: no :tehn 'i nyor, 'de 'klei' 'de :koan' no 'nyor-a mu ne-'